Miiq projekt oll' väega edukas ja kuna ti tõtõstõ nii hääd tüüd teitiq, sis olõti ti kõk, viimäne ku üts, ärq tiinnüq üte vaba päävä ja lisas saatiq ti preemiat üte kuupalga ulatusõh. Nii et tubli tüü!